أكثر شيء غريب ع-حدث لى أتذكر مرة كنت في السيارة بعدين شوفت حيوان غريب يمر من أمامى، خفت وأنا في الطريج بعدين أكتشف فيما بعد أنه كان خنفس لكن كان شكله وايد مضحك وكمان مختلف عن اللى شوفتهم من جبل، بس في نفس الوجت حسيت برعب منه أنه أيش هذا الكائن اللى شوفته.